Mi penso che pöcassæ a segge comme a chitara, che beseugna sciaccâ in sciâ còrda, de mòddo che a còrda a segge ciù o meno longa. E dapeu con quella... quello bacchetto dimmoghe, che deuvia i violinisti, ti ghe fretti in çimma, e coscì e còrde seunnan.